Ni magjistarë a ni shtrigan i lig’ m’ka kthy n’qen edhe unë kom nevoj’ me komuniku me njerz tjerë, duhet me ju kallzu që jom une. Atëhere, isha shku te njerzt ma t’dashtun edhe ma t’afërt, familja, se kisha menu që ata munen me m’njoft. Isha munu <hesitation> me i kap për dore edhe me i afru te fotot, m’i kallzu me putra me gjeste, me trup, që qaj qen jom une.